Ny fomba hanamboarako tsindrin-tsakafo mahasalama kokoa nefa tsy mampiova ny tsirony izao: ohatra hoe manao <hesitation> fangaro <hesitation> voankazo aho izao hafangarongaroko, ohatra hoe mitetika akondro aho de ampiako zavoka io de efa izay, tsy mila siramamy intsony satria iny akondro iny de efa mahamamy azy.